I suma sempre sü Internet, lasuma perdi ën poch va, sörtuma, anduma al nëgosi, guarduma le coze che vuluma cumpré e valütuma lon ch'a nu pias d'pi e pöi cuand cuaicoza l'as cumprà ënt ün negosi al an ün difèt o a s'rump pöle turné al negosi, ënvece cun Internet, co coza t'faze?